أفضل التحكم في الماء, لأنه يعتبر عنصر أساسي للحياة, وأقدر استخدمه في الزراعة, وكمان في الري وتوفير المياه للناس, التحكم في الماء يعطيني القدرة على تحسيبن البيئة, وحل مشاكل الجفاف, وهذا له تأثيره الإيجابي الكبير على كل المجتمعات.